Kõgõ hullõmbat hingeõhku tekitäs iks kipluk vai sipul. Na tekitäseq õudsat. Nii et tuu om väega kurb, selle et näide maik om väega hää. Vähämbält mino meelest.